أفضل الجلوس على الأريكة لأنها مريحة وتخليك تحس بالإسترخاء ، أما الكرسي يكون رسمي اكتر، أما الأرض تحسها جريبة من الأجواء الشعبية ، بس الأريكة هي الاكثر راحة بالنسبة لي ، ا <hesitation> برتاح عليها مريحة <hesitation> بحسب لها إسترخاء.